Tomsa miis baak, nok n gee yaksa zoka baak rək. Wumsa na zaa ni do̱'ga mariya eei i dáanak, sé a mukokrə rekarə se'a ittərəttə, e raas baak. Se'ya'azə see dəp do̱o̱ra rool, see zaa see ta', see baagəs naa tuul wumsarə. Kusa sé kusa ruma, see na baagəsapu sə ko̱o̱u dagtə see gətəə gəə e doo enge an gə bo ba do̱o̱z, nok mona baa do̱o̱z pa, ko̱o̱a moou re̱ngban dəntəyi dagdan. Mona zaa mona baagəs baak sə mona baagəsa do̱o̱zi na oosapu ookapa, sə koou na nootə, ni zaa git ook de̱ra eki, pendeya do̱'kiyai naa wo̱'sa musə mu baarə esi, e do enge bo wo̱n ko̱o̱u, sə koou o'o sə a zaa kamtə weeg saa zaa ɗé na ɓendi. Ɓendiya eyi e weriwen, beerti e kwaa sii wer sii buu sii pe̱e̱ naa wuta ne̱gi. Saa pe'tək ɓenzi koo taaruko koo narko sii zanni o'ka naa kiiza mooz naa yangiya moo. Sommo mona zaa mona baa koowa ewi sə mona zanpu gwa, ee gwerirə gə ni e oksənak gə, koobi gə, zəngsa mazzəssi, yingə zuk zuk pa Mona zanpu ko̱o̱wi gwa, baaka ekira boo ina e baa baakirə roon uni, a baak ban ko̱o̱ kpana, a baak ban sə roo, a baak ban se̱ngba roo, a baak bannyə roo. Mona zaa git napu ookro, a se̱e̱k indəsak ya'eyi zanga, sá a eki a keesək zanga si a ká ko̱o̱ se̱ngba, mona zaa mona ká ko̱o̱ se̱ngba sə kpanaa eki e zaa e dig, see de̱, see gum see renpu gwa. To, baga do̱'gamarirə zakarə rikak, ina piin uni, de billa paal na za esa yangi, to, á le'eklen saa pé yangiya ey nok ora i ree zangəkənak. Ina boo a pe'ek saa yingə saa kinən we̱e̱s sa waz zangəsənan uni, a-yə’ a eyo, a sú ki, baakirə te̱ gou, ba'a gourək pii. Gon naa yə’ iyi e yingi ina e kinən we̱e̱san. Rikak es dəgtə na'ra paa gə marori pu roo pu roo, ur maa e baau ban kokrə. To, neta etiti mona pe’ sə mona yingə, saa pe'ek waza mooz saa kamu makarantarə aji muzə, rekarə ittəzə, taazə, haa bamrə. Do̱ka do̱gə m. makaranrataa puramari rəz kəsə gban gbansa. To, mona ruutə eri waza mooz na zangə təpu sai makarantaa mu gbi'zazzə Na zaa gə na zaa na zanga səna bəms, mona pu naa gbam haa zotta mona pu baakrə, to, gə a səək baakrə səgə a kinə we̱e̱s səgəgə a pe wazzi saa tosu mu'ka makarantaa gbi'zazzə saa ree sə gəgə bən waz zangə moo baa baak muka mu saa esə waz we̱e̱sa makaranta rəs sə waz na zaa na kintə səna zangətə na ɓambtə, sommo, moo daa zok na yaga wazzi na zappu a bo̱'o̱sku naas. Naasa esi boo, e bogəbon kunu roo, see bogo wak roo. Uri yangiya mooi zak, uriyangi ya wazzəi zak, si i go̱'rə naasa as si go̱'rə yaks zoka wazzək. Waza miirə az ga n zangə makaranta, n gee yaksa zoka ullək oomi, kuma n gee yaksa zoka ullək. Moo ii mariya n to̱o̱gəsən ai minge ika do̱'se yaksa zok rə nok, waza miriə az, baaka n baa ak ese sən kinə sə waza miiz daga ma'karə haa zakarə bəsaa ulləkrə sə waza miiz zappu. Moo ii ungwaniya ii naa mariya moorə kuzəi i zai dakən ka si do̱’ yaksa zok. To, sommo rikak billa paal na zaa na esə sa'a waza rooz na kubrəkun tomsa na'rəs, to, na kinə torkarə gomnatirə pa, tomsa na'rə esi, koo go̱'rə ɗu'ka ro'te koo təngti, koo pe̱e̱ka ro'ti, koo sipkpa neta ota, le'eklen sə bo̱'rə nok ur maa na kinə ni moo daa, sə zaa sə kamgba yangiya ulloi sə ding yangiya uloi haa zaka daksəra ullol Səgə zaa, una gə na zaa nons sə ge̱e̱si yangiya ulloi. Soo noka riik, baak, in unani gbi'nən. Ee hwerirə baaka net gəmban gə, nok mona ka baa baak pa, moo mazzi marirə te'ka pa. A gakp ina zukan, koo mari ma i derka maz pa. Rikak zamanu a rikarə azzə maz na zangə makaranta pa, mazi ezi i yeru ina zukan. Nok mona zangə makaranta haa mona bams pa maa, to̱o̱ ne ye mona kubrə tomsa na'rə sə eska we̱e̱s nok kunu pii <hesitation> <hesitation> waza mooz rek ren makarantarə, gə net uta keetək ken sə a bo̱'o̱k a valluskun mariya mooirə, a po̱'kini si i bo̱'rət pat pii pin. Baaka eki esə en neta esi gənbən gə. Kuma baaka eki mona ou baakrə rekarə mu'ka ura na pisu paz, á po̱'ku pon. Uza willə dook bonge wo̱do̱o̱ we̱n n zaa baaska baakrə, a laasuku ko̱o̱u ka̱llə. Ko̱o̱wa kəllə ewi na ruu na ree, re kamgbukə yangiya ulloirə, kuma gə baaka eki mona baa ban, uza dook bonge bo pu naa ina bo'kan ran pa. Wo̱do̱o̱ bonge mm, useni naa useni gə po'me wirallə n ii baaka baak. Baaka n baak ak n nok n baakən baakin pise pa. Pe'pen ko̱o̱wi sə yingə sə kinən we̱e̱s sə baan baaka eki. Ur boo gə na zaa na kinəpu baaka eki səna zaa na noo páa, mo̱o̱ daa á ninka pii dii ezi a ruusapu mari muka gənbəngə moorə dii, soo esəka baakrək esə en oomi o, noka ni riitku n pu derkrə naa gweraa gbi'kak, moou ii yangiya ipu ruutuk rəi timi kairə zinsən naa baak pa.